धन्यवाद अह अगर नई रहते राहत त हम की। करबे अरे कोनो बात नहि दोस्त तो होवे करे। छे ई हेला अगर दोस्त मदद नि करे छे त। कोन करबे अगर कोनों दिक्कत हो तो भविष्य। मे तो हमरा बताओ सहायता जरूर करीबे।